Taa waɗa e du'aaje kam, a waɗa e ɓernde ma, mbiya joomiraawo koye wannata ma, koye njiɗɗa, mboya bojji ma, toroɗa joomiraawo torde ma.